Ink'atij b'ul b'u'ul ti inten jach ki' y jach ki' ti inten y- y b'u'ul etel je' <hesitation> ete ik jach ma'lo' ti inten.